Girat hanal ilmal adab shuqul muhim hu kula minshan min khilala nam biʼerif adatan nas al gabula, wa biʼerif adat hine hillita hinel nas azzaman kula fi hillita wa minna bas biʼerifal shuqul al kwaise fi al bikan al hu aish foga washuqulal ma kwaise dadda bi gaid minal shuqulal ma kwaise wa bi saw.